тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
сәлеметсіздер ме қымбатты да ардақты менің подкастымның тыңдармандары
бүгін біз екінші аптаның соңғы эпизодын жазып жатырмыз
соңғы екі аптада менімен бірге болып әрбір бөлген минуттарыңызға үлкен үлкен рахмет айтқым келеді
осы уақыт бойы бір бірімізді танып одан сайын жақынырақ біле түстік деп үміттенемін
және осы құрған қарым қатынасымыз одан сайын дамып беки түссін
бүгінгі подкастты мен рахмет айтуға өзімізде бар заттарға шүкіршілік етуге және болып жатқан оқиғаларға ризашылық білдіруге арнағым келеді
бізді сыртқы орта әлем өмір мықтырақ күштірек қаталырақ еткісі келеді
біз әрқашан бір жерге асығып жатамыз
алайда кейде сол мықты болудың күшті болудың қажеті не деп ойлайсың
қайда асығамын не істеймін не үшін деген сияқты
сондай сәттерде қаншама тырыссам да жасағым келсе де менің сол осал жүрегім осал күйінде қалатынын байқаймын
және сондай өмірдің аумалы төкпелі оқиғаларынан кейін жүрегімді қатайтып қарайтып та алғым келмейді
кейде ешқайда асыққым да келмейді
сәл бір тоқтап осы бір сәттерді бағалап жан жағымдағы адамдарға рахмет айтып жай ғана әлсіз адам екенімді мойындағым келеді
және осы сәттерді пайдалана отырып өміріміздегі барлық жандарға өмірімізде кездескен жандардың барлығына үлкен ризашылық білдіруіміз керек сияқты
ешқандай адам біздің өмірімізде жайдан жай пайда болмайды
еш оқиға ол кездейсоқ емес
себебі әрбір оқиға әрбір кездескен жан бізге жаңа тәжірибе жаңа сабақтар береді
солардың арқасында қазіргі біз қалыптастық
қазіргі бізді қалыптастырған барлық оқиға мен тәжірибеге жандарға сондықтан біз ризашылық білдіруіміз керек
олар біздің ата анамыз жақындарымыз туыстарымыз достарымыз ұстаздарымыз немесе кез келген өмірдің бір белестерінде кездескен таныстарымыз болуы мүмкін
егер де сіз сол адамдар өміріңізді өзгертті немесе өміріңізде үлкен маңызды орын алды деп есептесеңіз онда неге осы күнді осы жұманы соларға ризашылық білдіруге өзіңіздің олармен кездескеніне сондай бақытты екеніңізді білдіруге неге жұмсамасқа
білемін бүгін мен сізге ванильный болып естіліп қалған да шығармын
мүмкін мені абстрактілі идеяларға ертегілерге сенетін ақымақ қыз деп те ойлап қалған боларсыз
ал бірақ маған бәрібір
шынымен де осы өмір деген сапарда бізбен бірге кетіп бара жатқан фэллоу адамдарға яғни әріптес адамдарға осы сапарды бізбен бірге өткізгендеріне осы сапарда бізбен бірге билет алғандарына неге рахмет айтып неге оларға сүйіспеншілігімізді білдірмеске
өмір бәлкім қысқа бәлкім ұзақ болар
алайда қысқа болса да ұзақ болса да осы сәттердегі осы болған оқиғаларға рахмет айтып алға қарай жылжуымызға да одан сайын әдемі себептер де табылатын сияқты

ол адамның сіз үшін қандай маңызды сіздің өміріңізде қаншалықты орын алатынын айтып көріңіз
сөйтіп сол адамды бір сәтке бір күнге болсын бақытты етіңіз серпілтіңіз жаңа энергия беріңіз
осы әлемді әдемі түстерге әдемі рахмет бақыттымын ризамын деген сияқты сөздер одан сайын ала берсін
нәтижесінде мүмкін біздің әлеміміз одан сайын көріктірек болады
ал мен сөздің соңында мені соңына дейін тыңдап подкастымды бақылап жүргеніңіз үшін сізге үлкен рахмет айтқым келеді
сіздің мені тыңдауыңыз ол мен үшін жай нәрсе емес
өте маңызды
және де ары қарай подкастымды жалғастырып менімен бірге болсаңыздар одан сайын шексіз ризашылығымды білдіргім келеді
келесі кездескенше сау болыңыз